जापान जो देस होन तेयिके इतिहास का भूतै जादा महतुव होन तेयिके पुराने पुराने इतिहास कर तेनुक जादा जापान देस मेहतुव देओन। जापान देस ईएसआई होन भर देस दी विदेसी भी एले कुनी तो तेस्का सो भुता समान कोसिन जापान मुंज जेन धर्म के लोग हो।